<noise> ah, <laughs> ummaaki kam wonnde sarde nden, mi ummoo joweeɗiɗi wonnde sarde nden joweetati, e ko nanndi non. So haa mi ummake fajira wonɗon mi juulii, mi fukkitake. Nden kadi gila ɗon ɓaawo so mi fummii. <hesitation> Nden mi hoosa kompuuta mi jokka kuugal. Gila ɗon kadi haa yahki <hesitation> wakkati mbottari ɓaawo juulde wonɗon nden ka jokka.